Iti kangana hu veloz yo ta, ta ngu ti'ilo yo'o, na chikoti ta hora lia xanti a dikan tán, ardilla yo'o nion xanti ha ha a an. a kitikanna ngu ho o on. ho o on. cola pelada yó, nion tán xanti ta ha a an. kini nra kama xatí. ha a an. ta ngu ho o on. coyote yó tán kini dá nra kamatí, ta kiti ho kama xachijan tá hu ho o on. ta hu tixoyo ta hu ho o on. chón yo'o o kama va tan xatí, ku tioti ta ngu ho o on. u ummm tí tiko tikolo yo'o tán, kután tioti, ha a an. iin tina yó tán ku tioti chí oxava xatí.